À l'immenscitæ, à l'oceano, à Mercedes Sosa ch'a canta "Alfonsina y el mar", à mi quande gh'aveivo vint'anni e passaggiavo pe-a spiagia de Zipolite, in Mescico, stato de Oaxaca, a-o Maròcco. Ò a-e tempeste do nòstro mâ.